මහජන මතය ගොඩ නැගීම සඳහා <hesitation> මාධ්‍යයේ කාර්යභාරය ගැන කතා කරද්දී <hesitation> ඇත්තටම වර්තමානයේ නම් <hesitation> ලොකූ කාර්යභාරයක් මාධ්‍ය ඉටු කරනවා <hesitation> මහජන මතය ගොඩ නගන්න. සම්පූර්ණයෙන්ම මිනිසුන් හිතන විදිහ වෙනස් කරන්න පුළුවන් <hesitation> දැන් මාධ්‍යයට. මොන ප්‍රශ්නයක් රට <noise> තුළ ඇති වුණත් <hesitation> ඒක විකෘති කරනවද <hesitation> ඒක හරිම <hesitation> ප්‍රකෘති ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් කරනවද කියන එක <hesitation> ඇත්තටම මාධ්‍යයේ ලොකු වගකීමක්. මොකද <hesitation> ඒක මත <hesitation> රජය ගැන <hesitation> රාජ්‍ය නිලධාරීන් ගැන <hesitation> ඒ වගේම වෙනත් ආයතන ගැන <hesitation> වෙනත් පුද්ගලයින් ගැන <hesitation> හරි මතයක්ද සමාජ ගත වෙන්නේ කියන එක තීරණය වෙනවා. අපි නොයෙක් අවස්ථාවල දකිනවා <hesitation> මාධ්‍ය විසින් බොරු <hesitation> කතා මවලා <hesitation> ජනතාවට ඉදිරිපත් කරනවා <hesitation> තමන්ගේ ආයතනයට තියෙන <hesitation> ලාභ ප්‍රයෝජන ගැන හිතලා. හැබැයි ඒකෙන් වෙන්නේ <hesitation> මිනිසුන් <hesitation> තව අයට වෛර කරන්න පෙළඹෙනවා. තවත් අය ගැන වැරදි වැටහීම් ඇතිකර ගන්නවා. ඒක නිසා මාධ්‍යට ලොකු කාර්යභාරයක් තියෙනවා <hesitation> තමන් කරන <hesitation> කාර්යය හරියාකාරයෙන් කරලා <hesitation> හරි තොරතුරු සමාජගත කරන්න. එහෙම නොවුනොත් <hesitation> ඇත්තටම කලහකාරී තත්ත්වයන් පවා සමාජයේ ඇති වෙන්න පුළුවන්.